Nú ra gyagë, rá plantë, rzeni lany txi rtywg un ra bndagë tëx’ni txi rtiw nú, rtywg nunday ní txi rzeny lany, gulá txi rgíly ganu lany txi rbá gany txi rgíly un lany, rackbény txi rýanu lany, txi rculoo gyaz nú lany.